अन् पोसिमिअ खैद्दो दोरे अमर् ओकमोतु पिजर् एक् गुब् बेलक् क्रिजे ब भ हिउत् ब ओकमे भ हिउत् ब तोह्तर् बेलकोत्। ज होतेल् एस्तेरे एनो जेन् एन्दोरे। ए खैद्दो पोस्थुत् कोइ तिक्तिन्दोरे अमर् घरत् ब ओकमोतु। हे पिजर् अहे बोनुअ भे वेनो <hesitation> अहे ब भे वेनो खैद्दो रे एक् पिजर् पोस्थुत् कोइ तिक्तिन्दोरे अमर् घरत् ब ओकमे भ हिउत् ब तोह्तर् बेलकोत्। हे पिजर् अहे बोनुअ भे वेनो खैद्दो रे एक् पिजर् पोस्थुत् कोइ तिक्तिन्दोरे अमर् घरत् ब ओकमे भ हिउत् ब तोह्तर् बेलकोत्।